Xa biz birga vaqt o'tkazishni judayam yaxshi ko'ramiz agar xohlasangiz birgalikda biror narsa qilishimiz mumkin balkim restoranga borarmiz balkim piknikga nima deysiz?